أنا بالنسبة ليا نشوف بلي كاين ياسر اختلاف بين الإيمان والثقة، خاطر الإيمان متعلق بربى سبحانه واحد يكون مؤمن بربي سبحانه معناها ما يخرجش عن الملة، أما الثقة يقدر الإنسان يكون هو غلط أما يشوف روحو إنسان صحيح وتكون عندو ثقة ياسر فروحو ويشوف كاع الناس غالطين وهو صحيح وهذا أمر عادي راجع للثقة بالنفس.